Ny fomba fikarakarana lojy an: manao <hesitation> rano <hesitation> ampangotrahina dia asiana sira ao amin’izy io dia araraka ao ilay lojy an. Dia afangarongaroana isaky ny <hesitation> dimy ambin’ny folo minitra eoeo, dia jerena rehefa manomboka <hesitation> malemy ilay izy dia eo amin’izay an, afangaro miaraka amin’ny <hesitation> saosy voatabia sy tongolo ohatra na arakarak’izay tsiro tiana <hesitation> ampiarahana aminy <noise>